چاکلیټ ډیری ډولونه لري، لکه تور او سپین چاکلیټ. چاکلیټ خوږ وي او کوشنیان یی ډير خوښووی. تور چاکلیټ لږ خوږ او زیات کاکاو لري، نو صحي ګڼل کېږي. سپین چاکلیټ سپین رنګ لري او له سپین کاکاو څخه جوړ سوی وي. هر ډول چاکلیټ په خوند او استعمال کې فرق لري.